باش ترتب الكتوبا ديالك تقدر ترتبهوم على حساب النوع ديالهم واش كتوبا ديال التاريخ، ولا ديال العلوم ولا ديال الطبخ، ولا الفن، أو تقدر عوتاني ترتبهم على حساب شكون هو المؤلف ديالهم أولا على حساب الحجم، واللون ديال الكتاب